มื้อก่อนนั้นข้อยขับรถไปซนดากเขาเจ้า จักสิเคลมประกันจั่งใดไผซนแนะนำการเคลมประกันให้ข้อยแหน่ข้อยบ่ซนเรื่อง

หมู่ข้อยน่ะ มีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมา ว่าข้อมูลของลูกค้าธนาคารนั้นฮั่วไหล จักแม่นมิจฉาชีพบ่ฮึ มันมีอยู่บ่จั่งซี้

ข้อยบ่เซื่อดอกซุมนอกระบบนั้น เป็นตาย้าน เจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ข้อมูลเท็จจริงนั้น ดีกว่าอยู่แล้ว

เอื้อย เฮ็ดหยังกินเซ้า เฮ็ดมาสู่กินนำกันแหน่เด้อ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

อ้าวโต ไปอยู่ไสมา บ่เห็นกันโดนเติบเนาะ เป็นจั่งใดสำบายดีอยู่บ่

ตั้งแล้วเนาะ ตั้งซุมื้อซุคืนหั้นล่ะ ข้อยนอนตื่นยากคือหยังหนิ หลับปานเจ้าหญิงนิทราพู้นแหล้ว

ตื่นมาแต่งโตก่อนเวลาเฮ็ดงานจักชั่วโมงหนึ่ง ซั่วสิอาบน้ำแต่งโตแต่งหน้า ซั่วกว่าสิแล้วอีก ซั่วสิได้ไปเฮ็ดงาน ก็ยังเกือบสายอยู่เดะ

บ่ค่อยมักปานใดเดะ ตลาดมันคนหลายแหมะ โดนโดนไปเทื่อหนึ่งดอก อยากอิหยังกะค่อยจั่งไป

ยามแลงข้อยอยู่ผู้เดียวเด้ บ่ได้มักใซ้เวลาอยู่กับไผดอก หนหวย อยู่ผู้เดียวสบายใจ

เอ้าสู มื้อนี้สิพากันไปไส ไปกินเบียร์นำเฮาบ่ มีร้านเปิดใหม่เดะ ไปบ่

ก่อนนอนเฮาสิไหว้พระสวดมนต์ มันเฮ็ดให้นอนหลับสบายเดะ จิตใจบ่ฟุ้งซ่านนำ

โอ๊ย เมื่อยล่ะเนาะ เมื่อยปานใดกะต้องเฮ็ดตั่ว งานเนาะ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

ปวดท้องซื่อซื่อดอก บ่เป็นหยังหลาย จักหน่อยมันกะเซาเอง บ่เป็นหยัง ขอบใจเด้อ

ก็ต้องเอิ้น Grab ตั่วเนาะ ข้อยฮู้จักแต่แนวเดียว สิไปไสฮู้เอิ้นแต่ Grab มาเร็วอยู่เดะบริการฮู้ดีพร้อม อื้อ ลองฮู้เบิ่งเด้อ Grab น่ะ

งานอดิเรกเฮ็ดจนน้อยฮอดใหญ่บ่มี มีแต่เฮ็ดแต่ตอนน้อยน้อย นั่งไปนำรถทัวร์ ถ้าเขาเจ้าส่งคนแล้วแล้ว ข้อยกะมาเก็บขยะนำรถ เก็บแล้วแล้วกะนั่งรถกลับมาเมือกะ เขาเจ้าให้มื้อละร้อย แต่ใหญ่มาบ่มีเดะ มีแต่งานประจำบ่มีเวลาเลย

งานอดิเรกที่เฮาอยากเฮ็ดนั่นบ่ เฮาอยากปลูกต้นไม้เป็นฟาร์มน้อยน้อย เป็นงานอดิเรก เฮาว่ามันคือสิร่มรื่นมีความสุขเดะ คันสิไปเฮ็ดแนวนี้

ข้อยอยากแนะนำให้คนหันมาปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้ฟอกอากาศแหม คือสิเป็นแนวแก้เบื่อได้ดีหลาย ข้อยกะมักเดะ มันร่มรื่นมันเฮ็ดให้สุขใจ เพลิดเพลินไปมื้อมื้อ มันสิแก้เบื่อได้ดีหลายอยู่ดอก

ซ่อยตั่ว ซ่อยพัฒนาสมาธิข้อย จากเป็นคนใจซ่อยซ่อยสิเป็นคนใจเย็นขึ้น ดีอยู่เดะ ลองเบิ่ง

เลือกฟังพอดแคสต์ สมัครสมาชิกไป โอ๊ย ดีคือหยังหนิ เลือกฟังเพลงบ่มีสะดุด อยากฟังอิหยังกะเลือกเอา บ่มีโฆษณาพร้อม ฟังได้ยาวยาวเลย

ตอนน้อยน้อยซั้นบ่ ข้อยมักเบิ่ง Doraemon แหม ยามมื้อเซ้านี่เสาร์อาทิตย์หยุดเรียนเนาะ มาเบิ่งแล้วหน้าจอ TV แต่เซ้าพู้น มาท่าเบิ่ง Doraemon มันม่วนแหม ข้อยเลยมัก คันบ่เซ้าเจ้าไปลองหาเบิ่งเด้อ Doraemon น่ะ

ผ่อนคลายหลายอยู่เดะ เฮาเมื่อยจากเฮ็ดเวียก เฮาเมื่อยจากเฮ็ดงาน เฮาได้มาผ่อนคลายกับการเฮ็ดงานอดิเรกเล็กเล็กน้อยน้อยทำให้สบาย ดีอยู่เดะ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

ข้อยเลือกกีตาร์ ข้อยเล่นกีตาร์เป็นเดะ มักกีตาร์คือหยังหนิ เล่นเป็นชีวิตจิตใจ ที่เฮาอยากเล่นนั่น ญ้อนเล่นอันอื่นบ่เป็นจักอันยกเว้นกีตาร์

คันว่าถึงงานอดิเรกนั้น ข้อยมักเฮ็ดผู้เดียว ข้อยอยากปล่อยใจสบายสบายเฮ็ดผู้เดียว บ่อยากเฮ็ดนำไผ เฮ็ดไปบ่ต้องเว้านำไผ มันสบายใจเดะ

ใซ้ TikTok หลายกว่า เบิ่งอยู่เบิดมื้อหาแนวแต่ซื้อของ เบิดหลายบาทอยู่เดะกับ TikTok นั่น ใซ้ง่ายสะดวก อิหยังใซ้หลากหลาย ของใซ้ใซ้หลายหลาย

เบิ่งข่าวเซ้านี้ เบิ่งจั่งใดเบิ่งแล้วหิวข้าว ว่าแต่ว่าข้าวเซ้าเนี่ยเซ้าบ่ทันได้กินเลย จักสิเฮ็ดหยัง เซ้าคิดแหน่